أول شيء تحتاجه الادوات المناسبة ،خذ مطرقة ، براغي، أو دبابيس، مسطرة ،وميزان ،أول شيء تحدد المكان اللي تبي-تغ- تعلق فيه اللوحة، بعدين تستخدم المسطرة لقياس إرتفاع المكان اللي تبي تحط فيه اللوحة، إذا كان عندك أكثر من لوحة تأكد إنك رتبتها بشكل جميل، بعدين تحط البراغي، أو الدبابيس في الحائط ،وبعدين علق -الح- اللوحة بحذر ،اذا تبي التأكد انها متساوية استخدم الميزان.